أول حاجه باش نقوله متخافش اليوم يمر و كل شي انشاء الله يتحسن، بعد نعرض عليه نخرجو مع بعض نشربو قهيوة و ناكلو حاجة حلوة، نحب نقوله حتى لو دنيا مش ماشيه كيف ما يحب هاذي مجرد مرحله و راح تعدي، نكون ديما جنبه باش نخفف عليه و نضفي جو من الضحك و المرح.